د سویلي کوریا پخلی، یا هانشیک ډېر غني او له غذایي موادو ډک پخلی وي. دا پخلی د خپلو ځانګړو خوندونو، جوړښتونو او غذایي ترکیبونو له امله شهرت لري. <noise> د خوړو اساسي برخې وریځې دي، سي د ډوډۍ بنسټ دی. له وريجو سره عموماً ډول ډول خواړه، لکه: سوپونه ګوګ، سابه، غوښه او سمندري خواړه ورکول کېږي. ګیمچي د سویلي کوریا تر ټولو مشهوره خواړه دی.